Eyuva ewa kwami oondi tji mbapenduka ekumbu tjiri tjiri tjimbi hakumbire okutja otjina tjimwe katjiri nawa hifula nawa mbi pekara otjiyarisiro tjimwe poo otjikwao tjima ndjiyarisire kutja nai eyuva randje karino kukarira ewa okutja tjimba penduka ekumbu mbitjiwa nawa kutja nai kutja eyuva randje mutu maririre ewa katjo mutju kako maririre ewa uriri oondi tjimba penduka ekumbu eningire ku mukuru kutja ndangi keyuva ndi rerero ndakapita nambano ngetjipe eyuva tjarwe otjikwao tjitjita kutja eyuva randje ririre ewa oondi tjimba hungire kuna mama aandje tjitjiri hijenene okuyenda ozoiri andii ndakarira mbari poo ndatu hija jakura ongoze okuza ku mama okutja tjarwe tjitjita kutja eyuva randje ririre ewa oondi tjimbihena tjimbihena okuso okuyenda koskole tjiri tjiri hivanga okuyenda koskole uriri eyuva ndimbai koskole poo eyuva ndi mbino ndumbiso okukahita oskole ririra eyuva ezeu kwami ri rindji ndereka mbitjiwa kutja nai mutu eyuva randje uriri ndinondi tjoo ndoovazu meso okukaza koskole rutenga ameku uta eyuva okutja tjiri hino okukara nonyune meyuva ndi uriri otji tjakwao tjitjita eyuva randje ririre ewa oondi tjimbai tjimbai kondoropa mba karianga mbino ovimariva meenene okukaranda okukerirandera ovina avihe imbi oviwa mbivanga andii kutja ovina kaviyenene ngunda mbamunu ovimariva ndinondi ondaasi tjiri mutu ovina avihe mbimehepa mekaenenisa Muhuka noho tjimbamunu otjimariva poo tjimbakamuna otjina tjatrwe tjimbihina mbari ameso kukaranda noho muhuka mevanga posia euva tjimbai kondoropa ekaranda poo ekarya ovikurya oviwa poo epiti ei kuno mapanga yandje atukahaama atukaserekarera tjimbiri nao noho owami omundu ngumbii ngumbasuvera okupuratena ko kovina ovandu varwe mumavetuurungiremo okutja nai euva meuva tjimbaenene okupuratena kouzeu womundu warwe eenene okumupe ondunge tjiri tjiri okutja kwami nao euva ewa omwano noho wokutjita eyuva randje ewa mena rokutja mbasuvera okuvatera ovandu, otjitjakwa tjimapeya atjitjiti kutja kutja nai mbisane kutja euva ndo rari euva ewa orondi tjimbahingi okupita tjina porumwe hipendukire nawa uriri omundu tje ndji tonene okutja nai aahaa mbwae manuka matwii pi akuhe ngamwa uriri imbo muzeze wohauto mbo uriri mbo mutu uno mwano mbutuna keuva randje otjitja kwao mutu tjimbasuvera poo tjitjita euva randje kutja rire ewa oondi tjimbakara noruveze puno vandu vandje mbuvendjisuvera nu mbumbesuvera wina tjimuna ovatena kwandje ozongundwandje omuhoko wandje uriri wopopezu tjimba tjimbauhara punawo poo tjimbakara nokuvemuna poo tjitwaoronganene pona uriri tuvengi tjina andae omatjiwasaneno pooye nu okutja kwami nao tjiri tjiri nao mbari neyuva ewa orondu mbivanga okukara kuno vandu vandje tjinene ovandu vandje imba wopopezu. Tjarwe otjitjakwao tjitjita eyuva randje rire ewa oondi tjimbaa tjimbamunu omwatje tjimuna ovanatje imba ovahepauke mba nai mostrata eenene okuvepa otjina poo eenene okuvepa ombanda korutu okuyenena okuvevatera momwano auhe, otja tjimbahee kutja nii tjimbavatere omundu mbifula kutja nii mbari neyuva ewa, okutja tjimbamunu ovanatje mbo mbai kostora mbakaranda evsa omwatje uri, uri pomurungu ostora mbo eneene okumuvatera notjimariva tjandje tjimbahupu natjo morutu mbimuna kutja mutu mukuru meyuru mendjitjariparere mekara neyuva ewa. tjarwe noho tjitjita kutja eyuva randje ririre ewa orondu tjimetjiwa kutja mberihongo moskole nao kavina mbimbivanga hivanga okuyendako uriri posia tjimetjiwakutja nai mberihongo mekaa mei komarorero nu mekaungura nawa poo kombunda yainga omarorero nga tjiyakapita nambano ooo ooo oo ozo ooo oo ozo penda zepiti kutja nii mbaunguravi mbatuurunga okutja otjinaho tjina tjitjinyandisa omutima wandje mbitjiwa kutja nai mekara neyuva ewa poo mbakara neyuva ewa mena rokutja hivanga okusewa kongotwe, okutja otjina tjarwenoho tjimatjitjiti kutja ririre ewa okuu, tjimbaraerwa otjina komurungu oruveze, poo hivanga nandii matwii motjiwa kutja matwii kwarwe. Posia weya uriri wekundjipaha moirindjo kutja nai aahaa mbwae manuka matwii postora mba poo matwii kokakarara poo mbivanga omundu okundjitjivisa otjina atjihe uriri atjihe ngamwa andae kaombo ouyenda mbivanga okutjivisiwa ko komurungu oruveze okutja itjo noho tji tjitjakara nao okutja metjiwa kutjavi eyuva randje maririre ewa tjimene oku okukara eyuva arihe embomba nganda arikapita ariyanda nu hiyapindika okutja mbivara kutja eyuva randje ndo rari eyuva ewa. Otjitjakwao mutu tjimapeya atji atji atjitjitisa eyuva randje okurira ewa okuyenda ko kokereka tjimbihena mbavazewa nozondjira zarwe kumbari ameso kuyenda emunu andii oritjatatu poo mokati kotjivike kayuva rokereka osondaha nditutjiwa kutja eyuva rokereka enangwa kokereka eii kokereka ekapuratena embo ra mukuru tjiri tjiri handje mba mbatjiwa kutja nai haa aa okutja eyuva randje ndinondi rari eyuva ewa uriri orondu mbai kokereka mbivanga okuhita okereka eyuva tjimbihaire kokereka nu kwari otjina kokereka nandi yomundu warwe ngumetjiwa ndjiheri oyandje mbivanga kutja mendjinange mbikakare norupa uriri tjimbehena mbavasewa notjina okungura mena rokutja tjimbai kokereka mbifula kutja nai mbaungura meuva ndo mbaungura otjina mutu tjondoneno yapeke tjarwe otjitjakwao tjimapeya atjitjiti euva randje okurira ewa okuhuhumina mbasuvera okuhuhumina ovandu tjinene. Tjimuno vandumbatirwanao, nandii omundu ngutwahaeka uriri oruveze orusupi wasepaisa epa, wazepaisa ina poo wazepaisa ihe tjimeenene okuvasa kozondjozikiro komaandjero wozondjozikiro zosenina noovikwae mbivanga okuvasa tjiri tjiri mena rokutja hivanga okukara ponganda omundu warwe uri moruhoze ami mbiri ponganda mee mbarara uriri hina tjina tjimeungura, ametjiwa kutja omundu ngwi twahakaenena mbena naimba endjitjitire imbi naimbi andi kutja twahakaene ndinondi uriri muhuka wazepaisa omundu andi kutja ove omuni kwenene okundjiraera mbazuu movandu varwe nu mekutjiwa mevanga okukarapo punaove tjiri tjiri mena rokutja mbimuna kutja okuhuhumina omundu warwe nu otjina tjapeke uriri tjiraisa orusuvero rwapeke okutja kwami nu tjitjita eyuva randje okurira ewa uriri tjiri tjiri tjimbahuhumina omundu warwe mbifula nawa omahakero uriri, tjarwe otjitjakwao tjimapeya atjitji eyuva randje okurira ewa ookuu okuranderwa otjina nokuhina kuundjirako poo nokuhina kutjiwa poo nokuhina kuraerwa, mutu oo tjina tjimbivanga okutjita okutjitirwa poo kutjita nokuhina kuraerwa komurungu oruveze okuranderwa ovina nokuyeterwa uriri, opuwo mbiri ponganda mbo mbakwatwa meripura mbwae hino tjimarivaa, merirarndere naiye otjikuhuna opuwo omundu uriri omundu wa mukuru eengwi eya endjiyetere otjikuhuna, poo indjiyeteree poo eyuva uriri eyuva uriri tjimuna omayuva omakwao uriri kamunatjina kaani ohunga natjo eyuva ndi opuwo mundu wafula kutja nai <noise> Aahaaa mwae mesekama mekaryangera omukwetu ngwi memutwarere okaa mbemumuna nao wasuvera oukaku katiti mbwapaturuka mbo memutwarere oukaku mbwi nandi kutja kaupe uriri oukaku woye oukuru ondjiyetere tjiri tjirimbifula kutja mbari neyuva ewa mena rokutja nai omundu ngo wahaama eripura naami mokati kovandu avehe mba poo vandu varwe ovasemba noho kumaenene okuyandjako tjinatje eripura kutja maandja kwami otjina tjimwe tjimatjitjitisa eyuva randje okurira ewa, kuzambo hivangoko kuposa, okutja eyuva randje kutja eyuva randje mbiriraera kutja ndinondi mependuka mei komberoo mekatjitavi arikana mukuru omundu ngamwa auhe nandi ngwendjiposire ombii uriri ndjipomasa kutja ehaaruramo mbii ndjo, orondu hivanga okuposa orondu tjimbapindike poo tjimbakamburwa omazenge mapeya etjitivi? Okutja eyuva ndibihaposire uriri nu mbitja ndakie ku mukuru kutja keendjiindira ovandu mbumavendjiposisa poo ami omuni mbaenene okuritjaera nomasawe kokuhina kuposa pokokina kuzira omundu warwe navi, orondu tjiri tjiri tjimbaose mbitjiwa nawa kutja, mm ripura uriri omuni wapenduka okutokuri okutokupenduka peya mundu ngwi kaani ngwi mwapose okutjaeyuva rwee tjiri tjiri mbimuna kutja eyuva randje okuzambo rapandjara omuhunga, hiyenen ingo kurikotoora poo kuriraera kutja aahaa yari omundu umwe ngo uriri ngumekuroro eyuva rwee okuzambo kuyenda komurungu marikara nawaa, mbiriraerera mbo kutja aahaa okutja eyuva randje nai tjimbapose okuuta okupenduka nai karina kurira ewa uriri poo tjimbihakumbire, okutja tjimbihaungurire tjimbaa imbyo vyarwe mbina tjimbaa tjimbaenenisa imbyo vyarwe mbyo uriri okutja mbimuna kutja eyuva randje ndo rarire eyuva ewa poo maririre eyuva ewa.